आलू कु बचाणो कू सबसैं ठीक तरिका इच कि तुम आलू कैं ठंडा मां सुखो अर अंधेरा जगह मां रखइया । बीजवाल और कटे-फटे आलू अलग कर देन | फिर सूखे कि यूं मां पानी ना रउ। फ़िर ठंडी जगह रख देन जख्म 4-10 डिग्री सेल्सियस तापमान होलू तख़् मां आलू ठीक रौंदा । यूं तें रौशनी बगेर ठंडा मां राखी ताकि इन मां अँकुर ना लगुन । हवा आव-जाव वाळा ठंडा मा राखी, जन की लकड़ी कु ठोपरो, या झीनी थैली का इस्तेमाल करी ताकि आलू लंबा समय तक खराब ना हों।